Sarotra alongany ny mihambo e fa za tsy mahay mandrandrana. Fa misy olo ndraika akaikinay aketo tegna magnan-talenta amin'ny resaka randram-bolo zegny. Hainy tsara mihitsy ny mandrandram-bolo. Ary efa maro- marobe olo mahay ananjy.